باش تسمط عضمة هي مفيها حت شي راهو تمد <hesitation> تمد لكاسارونا تصب فيها ما <hesitation> تحطو <hesitation> تحط في وسطو العضمه تحاول انو النيفو نتاع لما قد نيفو نتاع لعضمه <hesitation> و لا اكثر شوي من النيفو نتاع العضمة <hesitation> و تشعل لغاز و تحطو حتى لين يغلي يبقبق سيكو طابت